קִנְפַצֵל הַנּוּם בְּקְרִי וְהַפְיַאק בְּקְרִי, הַדֶא שִי קִיְעַגְ'בְנִי בְזַאפ חִית קִיְעַטִי פְרְסַה נַבְדָּא הַנַּהָאר בְּהֻדוּء, בְלָא זְרְבָּה וְקִנְקַדַּר נַדִיר בְזַאפ דַהַוִיְיג פִיּוּסְבַּاح קְבַל מַא יִבְדָּא צְדַאג הַיּוּם בְּחַל הַרִיַאדָה וְלָא נִקְרָא שִי קִתָּאב, הַדֶא שִי קִיְכַלִי הַנַּהָאר דִיַּלִי מֻנַּדְזַם וּמְפֻעַם בַּטַּאקַה.